زه به طبعا د خپلو مېلمنو ذوق په نظر کې نیسم. خو هغه خواړه به پخوم چې زه یې په پخولو کې تکړه یم. لکه؛ پیرکي، آشکې، منتو، قابلی پلو، سبزي چلو، ګلپي، لری، شُله، کوفته چلو، کورِت، اړوب، حلوا، ماش پلو، زرشک پلو او نور.